Jaa kunu maamau kullum naa taanau, naa kaka jo an den gara kaasun aa jiba dlame ja tluwi talaka ja kiiɗa bii ja to kullum se na tanu, am se na tanu iyu maa da yaakasau da ja da cacpa ja səsu kaka ja, jo kiiɗa bii ja shi yasa aman wai se na tanatu gaaɗau.